Umon bi logo kalam, umon mma ginedif umon min baada . Baada umon tala fi bakan al waskan de , umon gi akulu logo umon mma gi nedifu ida to umon.

Te gi hakikisha fi namna barabara, taulan fi afia, afia to gi kun seme te tinin, tegi checki fi ena to, ena to kan abiya, te talata fi dom.

Fi namna bara bara taulan, taulan anas, anas agara zaidi, te tinin, na gi ain fi kazi al anas gi soo saade

Zaman kheriif, nagder abusu Ayan, ta aulan kena sawa gess ab geri me be teina, kena amurugu moyo yoyote ab fi Geri me be teina, kena num Tete tandaruwa.

Fai fi fi fikira tai, fi fikira bans gi fa ke mon rua fi madrasa kalam hal te youm inde te awun badu

Ta aulan nizam ta hhh ta aula namna ta adab, te tinein arufu Kalama Al guruwa gidam fi kariya tayi ma fi be.

Nyereku kan endi akil sia fi gildu, uwo gi rua ligo ayan je batna to raba kebir ,de ayan te kwashiorkor au gai ligo uwo ma endi gudra fi gildu de tan dukuru uwo gi rua gai ligo uwo ma gi alab me yala akwana

Ta gi logo moyo, de degi raya me degi ngano ah dukur te mula de baga mula maranga, te gi, te gi kutu fogo nas, me nya, nyanya me basala me dinze

Sokolna ab khattar te jib muswiba te HIV fogo, sokolna ab gi gata gata je kirta, je libira, je sekin

Taulan, taulan aun fiii fi adab, aun fi adab, ta tinin, ta tinin aun fi kutu anas aruf sunu ya adil

Taalim taasil agder geeru mustakbal te usra tai, yani anas te usra tai kan agara, mon bi gai ma maisha al seme gidam

Fi kariya tayi te te ummah tayi mon ga alab lib ,lib likwa, lib kos kos.

Muwasalat ta sika ya zaidi fi umma tai, ya anas gi tumiya zaidi je piki piki, motoka Nas bus

Ata matara kan ma gi nenzil warabadu lain uwo gi nenzil youm wai wai, uwo agder nenzil bada ousbu wai yala uwo arija nenzil bada youm tinin jede

Ai ana gi stamti ligo badu me anas jedidin je kan ta rua fi madrasa te bi ligo badu me anas jedidin au ta rua fi giran sika anas gi alab mpira te agder ligo anas jedidin kaman

Gi awun fi namna bara bara taulan, gi awun uwo fi ligo ilim te sokol ab uwo bi aju fi gidam na ,te tinin ligo waraga, waraga te sokol ab uwo aju kun gidam na

Akikisha werim al fi sudur taki je batal eeeh fi sudur tayi ta ragi ta mariya. Kan tayi ta ragi, sudur fi namna al fi moo, lakin ita ayinu jina namnam wayi ja Fogo jede au ita ruwa uku jede abidu werim sambala au kefin jede de khatar kalas mara wai aju ilaj. Kan de ta nuswan rada nyereku jede ogi rada jede aahh waja mastajab au sudur werim safa wayi jede wede khatar the ga akikisha

Ragi kan gudura to ,fi num me maria ,nongus, wu tan kan uwo gi bul zaidi, wu tan uwo agder ladi bul fi gisim to

Namna bara bara, taulan, ne anas faida au ma fadhla te geeru bi ja geeru uwo me batal bi ja kun fi

Gijibu kubarina dee gi gidam tena, dukur nagi negetu fogo ab nayin agder, yena gikutu kede omon sulina gidam

Ragi, aju kede rua fi diktari kede uwo rua aruf kan uwo endis ayan Wala ma

Lee kalam bijib jibin jib bijib ayan te waja batna, bijib ayan te waja rasu, te tinin bee fii metan

Nizam ta taalim awunu yal ligo kidima Al umongi so Wu awunu anas kubar ligo ilim ta abidu tijara au wnomon ilim ta ligo au Istimal telephone

Ta aulan kede muzi zidu gudura fi nuswan au fi banaa arufa daraja toumon

Kubarin te deeni awun kalas mustakbal beina ta anas, wu mon awun ,alim yala kede aruf deen, wu kutu aman amani kede gai fi kariya tena ta nubi

Matara ma gi nenzil fi kariya tai youm inde, taulan semsi milan, semsi milan